Tuud ma tiiäq külh. Kunnaq pruukvaq umma pikkä kiilt tuujaos, et mutikit püüdäq. Mutikit ja, ma ei tiiäq, või-ollaq vaklo kah vai määntsitki väikeisi tikõ, noh, süüki. Keelegaq nä püüdväq süüki.